speaker nei ko loud speaker don huuwa be yite ko batir hander mei don mari jamdi be kuran karfe hander mei sai be buutel be roba e'don naftire be hite ko batir taa akunni ameemi dinghan ko ko sauti